Nnu nba nta nyi ntu tnayi tnaba yinmwa yinmwa chiwagbmayi nwo awoche gbmayi awocheba awo chafa awo cheyin awo che tnayi, awo che fnaba, awo che yimwa yimwa, awo che chiwagbmayi, shiba shiba che gbnayi, shiba cha ba shibache ta shibe chayin shiba che tun, shiba che tnayi, shiba che tnaba, shiba che yinmwa yimwa, shiba che chiwagbmayi, shiyi shiyin hce gbamayi, shiyin chaba shiyin chata, hiyin chatu shiyi che tnayi, shiyin che tnaba, shiyin che yinmwa yinmwa shiyin che chiwagbmayi, shitu shitu che gbmayi shitu che ba, shitu che ta shitu che yin shitu chetun, shitu che tnayi, shitu che tnaba, shitu che yinmwa yinmwa, shitu che chiwagbanyi, shitnayi shitnayi chegbmanyi, shitnayi chaba, shitnayi chaba shitmayi cha yin, shitnayi chetu, shitnayi chet nayi, shitnyin chei tnaba, shitnayi che yimwa yinmwa shitnayi chi chiwagbmanyi Shitnaba shitnaba chegbanyi, shitnaba che aba, shitnaba che ata, shitnaba che ayin, shitnaba che atun, shitnaba chi tnayi, shitnaba che chatnaiba, shitnaba che yinmwa yinmwa, shitnaba che chiwagbmanyi, shi yinmwa yinmwa shiyinmwa yinmwa che gbanyi shiyinmwa yinmwa cha aba shiyinmwa che ata, shiyinmwa yinmwa chayin shiyinmwa yinmua chatun shiyinmwa yinmwa che tnayin shiginmwa yin mwa chi tnaba shiyin mw yinmua che chiwagbmayi shi chiwagbmiyi shi chiwagbmayi chegbmayi shi chiwagbmayi chaab shiciwa gbmayi cha, ata shi chiwagbmanyi che ayin shi chwagnyi, cha atu schichiwa gbmayi cha tnayi schiwagbnayi chai tnaba, schiwagbnayi chai yinmwa yinmwa, shi chiwagbmayi chiwugbmayi ta gyi tagyi chen gbmayi tagyi chaaba ta gyi ahata tagya gwatu tagye nche tnayi che tnangya tagyi chai chiwagbmiyi tagyi cha gwawo.